Mening mamlakatimda odamlar ko'pincha futbol, valeybol, yugurish va velosipedda yurush kabi sport turlarini avzal ko'rishadi. Sababi <hesitation> futbol jamoaviy o'yin xisoblangani uchun va undan tashqari valeybol ham jamoaviy o'yin xisoblangani uchun <hesitation> odamlar unga alohida e'tibor berishadi. Yugurish va velosipedda yurish kabi sport turlarini esa o'zlarining <hesitation> shaxsiy sog'liqlarini rivojlantirish rejalariga kiritishgan.